Dole alatta amari munyal ngam to'a mari munyal koɗumi a heɓan ha duniyaru, nde a tefu hunde a heɓai fuu ta'a munyi nyandego fere a heɓan ɗun. To Goɗɗo jukkitima yiɗe sunuma ta'a munyi pat salan. Ko'a tefata pat ha duniyaru jangirde on naa, lamu naa, shede on naa ta'a munyi a heɓan to Allah lamiɗo jaɓe.